Mọna ịl ta kụụm nụ mọna ịl ta kụụmnụ npọd ɗịlọ ga lalịịnọ mịnị pọd ɗịlọ n'ịlẹ n'warẹ kụs wịl n'aị lịịn la pọ mọna kụs wịị n'lịịn la pọ mịnị ɗombẹ n'ɗọmbụn am mịn pụbtụn ị lalịịn yaan shiri waụ ma ka pịdị nabwa ma yad nabụt waị wẹẹ daụ n'wan pịdị pụbụt wa nwan pịdị mọna kwa pụbụt wa nkọụ ka mana mọna kọịị ka mana nwagọị nwarẹ yaan tẹẹd lannọ nyaan pọdụnọ nyaan yịl la kwaz nyaan waan kọrọk mọ mọna ụwar kọrọk nwarẹ kọtụn yaịz wụdọ mọna kọt yaịz wụdọ mọn ịla mọna yad wụdọ mọna ịlẹ mọna ịltọ nkat tọ yaụlị npar kọrọk nkẹrtọn yaụlị mọna yẹktọ nwargọị nwatọ nwatọ kwaị am nwarẹ pụbụt wa nwarẹ nwarẹ ɗọm lalịịn npalụl ịkị nsẹb waam nbịndan naabna tị pịdị nabwa mọ mọna sẹbẹ mọ nwarẹ nam pọ ɗọnọ ɗọnẹ nbịndan nam pọ ɗọnọm mịnyan mọndị mọ mịn warẹ pụbụt nụm landam gị wawụn pịdị nab waị.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 Lịyẹ mịnị lịyẹ mọ mịn saa kịpọkị ga nabwa mịnị nabwaị mọ <noise> mịn wargọị mịn warẹ pọd ɗịlọ nwarẹ ɓarụnọn wọr aram <noise> mọn ana tị kọrọk mịngị tẹbrụn tẹẹgụt kọl sụmị ta mana mọ nwam mịngị yaa kuma mịngị wụrụdẹ nụm shinkafa yauwa mịngị yaa wụd nụm shinkafa. Ka kuma mingi wụlụdɗụn nụm yayaụ mịngị ụwụdụn nụm saụ mịngị wụdụɗum nụm kọndọ, ga nụm ɗọọm mọ mịnị wụd shinkapai, kod kabị, yaa mịn yaan waam mịn warẹ kabdụ <noise> warụk kọrọk mịn wargọị mịn warẹ yaad wụtẹn <noise> shinkapai mịnị warẹ ya shinka mịnị warẹ ya <hesitation> kịla kọrọk mịnị yaa kịla kọrọk mịnị pọdtụ kọrgị mịn pọdtụm nụm nam ya gị yat tayụm gị sabụt wamọn janị mịnị pọdẹ mịn wagị nịgịzụ mọ mịn wargọị ju mịn mọngị asali kịlakọrgị mọ minị yadụ mịn wagẹ sẹẹlẹị mịnị kwadẹ mọ mịn kọtụn yaịz wụr Wamọnọn yenzu na tẹị ta pọ mamụ nẹ nan sẹẹ? <noise> sum <hesitation> yayaụ mịn kọtụn wụrị mịn wụrẹ mọ mịn kọtụn wụr saụ mịnị wụr saụ mọ mịn warẹgọị ma yaịz ta kọ <hesitation> tẹẹrẹm tẹẹrẹm lamɗa mịn kọtụn wụd ma nam mịnị yaa mịn wargaị mịn warẹ kwak kam saụ mịnị kwak kam saụ mịn wargọị mịn warẹ yaa ɓụụka mịnị yaa ɓụụka mọ mịn warẹ yaan lịịzị ma yaa tẹẹrẹm kbọmọ saụ gị yaịz ụbị kịlakọrọk mịngị kabị mịngị pẹẹtị, mọ mịngị ɓarẹ pẹẹtị, mịngị swadẹ. Mịngị adgị watọn mana mọ mịnị ɓarị adgị watọn mana mọ mịngị yaịz shiri mịngị sẹb nam kọɗim mịnị warẹ yaan mịnị warẹ pẹẹtụn mịngị kanzọn nịịz saụ saụ yaan kọɗịịm mọ nịịtọn mịn wargọị mịn warẹ yaat saụ mọ minị saụ yaa mịn wargọị mịn warẹ, pẹt mịn wargẹ sẹẹgẹ mịnị sẹẹgẹ mịn pẹẹtẹ mịnị pẹẹtẹ mịngị war ta kụụmnụ mịngị warẹ atọ <noise> mịngị watọ lịyẹ tị mana mọ kọdịị yaa mịn wargọị mịn yaan wam mịn wargọị mịn warẹ. Swatọ kọlị tị ta kọrgị mịn warẹ pat wa mịn kaatụ ta kịmọ mịn atọ watọn mana mọ nwam mịn gị yaa tị ọkọm mọ ọk mammụ mọ sannam kọndọ <noise> ma yaịzị mịnị watọ sọọyẹ mịn wargọị mịn wargọị mịn watọ kwallẹ, mịnị kwallẹ mịn warẹ par ɗẹn kọrọk mịn mịn wat pịdị sẹnẹ watọ mịnị wat pịdị pẹẹdị mịnị wat pịdị sọọ kọndọ mịn warẹ par ɗẹn kọrọk mịn pẹẹdụm mịnị pẹẹdẹd mịnị watọ sọọnị mọ kọrọk pọtọ mịn wargọị mịn wargọ kwallẹ mịnị kẹwallẹ mọ mịn wargọị mịn yaan mọndị mọ wat pịdị yaịz nam gayị mịọn wargọị mịn warẹ pọd kọrgị mịnị pọd kọrgị mọ mịn yaan waam mịn warẹ yaan mọndsị ma yaịz kọ pọdị kọɗịm ma yanụ mịn yaan wam mịn yaan kọtụn gị pọdị mịnị gị pọdẹ mịnị gị kụmbẹ ta yaịyaị mịngị tụmta yayị mịngị kal ta yaịyaị kọɗịm mọ yaa mọ kọt yaịzọ mọ mịngị wam mịngị warẹ ɗọptọ mịngị atọ watọn mana ka dam mịnị ị ɗapị ta yaịyịm mịn wargọị mnịn kaldụ mịngị par wamọ ambọ mịngị mịn par lanjangaldan warẹ kak tamụn tị kị gị atamụn watọn mana gị watọ lịdamụ tị mana mịngị watọ ya wụtẹnị tị mana. <noise> Mịnị ịl ta kụmnụ mịnị yaa wamọnọn mịn yaa saana mịnị yaa saanị mịn wargọị mịn warẹ sabụtẹ ga lalịịn, mịnị saa mịn lịị pị waụ pịdị nab wa ma waụ pịdị nabwa mammụ mịnịm mịn yamgụ nụm nụnẹị mọ mịn ɗọọn ịmụ mịn yaan wam kọrọk mịnị waam kọrọk mịnị waam kọrọk mịn yaan waam pịdị yaịz wụdọ mịnị yad wụdọ mịn yaan pịdị ya wịnị kanụ karup kanụ kọdịị kanụ kọdịị wa yaịzọ kọdịị yaa sẹẹrẹị ko kụnụn mọ mịn yaan wẹẹdam mịn kọtọ ladị tị kọrọgị mịnị ladtọ mịnị watọ mịn yaan kọtọn ya wụtẹn ka mana <noise> mịn gwaị am mịn pụbụt wa mịn kwaị am mịn pụbụt wa, mịn kwaị ka mana mịn palụt ị lalịnụm wẹẹ daụ gụ da nabwa mịn warẹ pụbụt landị mịn warẹgọị mịn yaa yamị ị parwam <noise> mịn pọ yaịzị kanụ ara mịn ɓaramụn mịn parị mịn warẹ patụ la ara mịn warẹị mịn wargọị mịn ɓaaramịn ɗọọnị nam mịnị ɗọọnẹ mịn wẹ mịn yaan mịn yaan gọn saana mịn wargọị mịn warẹ mịn wargẹ saa mọ mịn warẹ yaa nam mịnị wẹẹ kaɗa ka amụ tẹẹdụt gayị ga lalịnẹị mịn warẹ yaa mịn saa mịn tịdamụn.